Amtan harretho harretho tokkit beee haretho tun haretho baathe amtan ishinen won dhibian hinn midhasenu yaani miin akhii laff hii harthuu ishin laff kawaidha hii harthuu ishin min simithiaf miin maan yedhen tailsi faa miin akhan khan harren Mal athin won akhii chafuafa kass khab dhethu ishin iraa fagio thun ishin jabdhuamu hann falle khakhalaaa tokko dhub woathin hamm harthu hii harramaa miinin yaani rahisian harathi